Ha zaho zô ro <hesitation> mandray fivolagna hoe hanokatsy fety: de gny vôlohany volagniko moa zany manao nahoan'olo aby vory aby ao regny, de magnarakan'izay moa zany miala tsiny tegna fa tsy hoe olobe fa mba zaza avao mia- amin'ny hoe mandray fivolagna, de magnaraka amizay moa zany tena volagny le olo hoe fetitsika ty e fa ka misalasala fa sambia mifaly tsika.